Eme cuaca one eme one mai akun manga sua <hesitation> during agu lena eme ngoo eme during eme hami one mai manggarai hitun ga mo, redak hoo harus pas le dureng eme ngo ga laing lena hami eme one manggarai eme eme kelurga mo poli welu mo pua kopi mo kawe cengke agu kawe iwor eme dureng kole hitu na toe na ngance pande apa apa eme selama cee jogja eme dureng kaeng kat one kos kawe iwor sot toe ma kerja oe ngance te keluar toe ngance te mo one kampus eme walis eme walis kaeng kata eme walis mo one kampus kolang poli hitu ga toe ngance pampangn kolang leso.